Livi ta orre ni kuu luxi nkanchi ni yɨ'ɨ nka nchi xikuela, te na'anchi lo niño lakua'aña'a ta ye maestru naá, lujua na lakanó ña'ai taka deporte naá, lo lujua na kua'a nka naá te lujua niño kene'eña'ai jɨ'ɨ, lava ka ta ñuu <noise> naá lí lo na <noise> livi jɨ'ɨ kii lalɨkɨ i'i ta lavaka xikuela naá lo na nijna'ai naá te lujua niño landanó nkai taka, taka nka orre lo kuu ikuexi naá, niño landanó ña'ai ta deporte na nka kuu basquet, fut naá, livi ta ye lo yenda'wai naá, taka ye naá niño lakajlaña'ai, te lujua niño jɨ'ɨ, iyo <noise> nka nuu lo iyo nuu niño ndakui nuu niño ña'a, kolo lujua niño kajlai. <noise>